पेंग्विन सर्द्यूं मां कमण्ये रौंदन, बिल्कुल ठंडा मौसम मां कमण्ये रौंदन? दरअसल, पेंग्विनां ज्वो पंख व्हंदन ना, सि तेकु सबसे बड़ु सुरक्षा कवच छिन। आप यन माण ल्यवा कि पंख मां ज्वो चि ज्वो घनत्व रौंद, पंख मां ज्वो बालूं कु घनत्व रौंद, तूंकि संख्या ज्वो चि, तूंकि संख्या प्रति वर्ग इंच सत्तर रौंदि। इथ्या ज्यादा घना रौंदन तेका पंख। सि सख्त रौंदन। चाहे हवा ह्वो, चाहे तूफान ह्वो, चाहे ठंडु पाणी ह्वो। हर चीज मां तेका पंख तेकु सुरक्षा चक्र बणदन।